ʻʻimdʻiwad ʻakwair ʻimi ʻa'dê dʻi mwwni ʻqanjo ʻini marori benye ba' ʻo marori ʻi ʻi njol ʻi ʻo marori ʻon non tanwal ʻa ʻa koo ʻendel ʻi ʻhi ʻdon awdum bo ʻganjo ʻini marori ʻi njil ʻandi ʻa bedwʻi ona ʻi njol ʻof ʻon naka di